आंख के रोशनी बढ़ाए में बहुत सारा खाए। के समान है जो उपयोगी होयल। जैसे गाजर, हरा सब्जी, मेथी, सरसों साग। आम, पपीता, और विटामिन ए वाला। मछली और भी बहुत सारा चीज है।